نوم یې ایلان و — یو یتیم، چې د دریو غرونو تر منځ په یوه کوچني کلي کې لوی شوی و. هغه به تل د زړو افسانو کیسې اورېدې: د پټو خزانې، ورک شویو ښارونو، او جادويي شیانو. خو دا ټول ورته خوبونه ښکارېدل... تر هغې ورځې چې یې د زاړه دروازې تر شاته یوه زړې صندوقچه وموندله. په صندوق کې یوه زړه، خو لا ځلېدونکې قطب‌نما پرته وه. دا عادي قطب‌نما نه وه